fjórir ráðherrar sögðu af sér í Bretlandi í dag vegna andstöðu við drög að Brexit samningi forsætisráðherra verst árásum úr öllum áttum fjármálaráðherra segir ekkert svigrúm til skattahækkana og gefur lítið fyrir tillögur Samfylkingarinnar upp á tuttugu og fjóra milljarða útgjöld varaformaður Viðreisnar segir að niðurskurður bitni mest á velferðarkerfinu

fannst nýlega á Norður Grænlandi talið er að steinninn hafi verið tólf milljarðar tonna og einn kílómetri í þvermál og áreksturinn haft stórfelld áhrif á líf og loftslag á jörðinni íslenskt sprotafyrirtæki sem sérhæfir sig í drónatækni hefur verið tilnefnt til evrópsku

framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir þetta mikla viðurkenningu vaskir

létu hendur standa fram úr ermum á Egilsstöðum í dag en þar eru framkvæmdir að hefjast við

hattar félagið treystir á sjálfboðaliða við framkvæmdina

safna liði til þess að leggja fram vantrausttilögu á hana sem leiðtoga Íhaldsflokksins hart er sótt að úr öllum áttum vegna samningsdraga um útgöngu Breta úr Evrópusambandinu hefur átt auðveldari daga eftir að hafa tilkynnt í gær að ríkisstjórn hennar hafi samþykkt drög að Brexit samningi sögðu tveir háttsettir ráðherrar og tveir undirráðherrar af sér í dag einn þeirra var ráðherra Brexit mála og tveir undirráðherrar af sér í dag einn þeirra var ráðherra Brexit mála

sat fyrir svörum í Westminster í rúmar tvær klukkustundir í morgun þá er sótt að innan Íhaldsflokksins hópur þingmanna reynir að safna stuðningi við

fjörutíu og átta þingmenn þarf til að koma atkvæðagreiðslu um vantraust á dagskrá flokksins og einfaldan meirihluta þingmanna til að samþykkja hana hélt blaðamannafund klukkan fimm í dag þar sem hún sýndi ekkert fararsnið á sér og ítrekaði fyrri yfirlýsingar um ágæti samningsins

næst drögin að samningnum voru samþykkt í ríkisstjórn í gær eftir meira en árs viðræður tuttugasta og fimmta nóvember verða þau lögð fyrir leiðtogafund e s b til samþykktar í desember greiðir breska þingið atkvæði um þau samþykki þingið drögin verður snemma næsta árs lagt fram frumvarp um útgöngusamning verði samningsdrögin hins vegar fjármálaráðherra segir ekkert svigrúm til skattahækkana og gefur lítið fyrir tillögur Samfylkingarinnar sem fjármagna á með hækkun skatta og gjalda

leggur til breytingar á fjárlagafrumvarpinu upp á tuttugu og fjóra milljarða króna áður en önnur umræða fjárlaga hófst á Alþingi boðaði Samfylkingin til

blaðamannafundar þar sem kynntar voru sautján breytingartillögur hennar upp á tuttugu og fjóra milljarða þar er meðal annars lagt til að hækka stofnframlög til almennra íbúða barnabætur og vaxtabætur og að fjórir milljarðar til öryrkja standi óbreyttir og lagt er til að hækka framlög til háskóla spítala hjúkrunarheimila og samgangna á móti koma ýmsar hækkanir skatta og gjalda og nýr sykurskattur á að skila milljarði þessar breytingatillögur okkar eru að fullu leyti fjármagnaðar en þær hlífa venjulegu fólki og það skiptir máli en eru þessar breytingartillögur ykkar raunhæfar að sjálfsögðu að sjálfsögðu raunhæfar það vantar bara pólitískan vilja til að auka hér auðlindagjöld það vantar bara pólitískan vilja auka tekjur af erlendum ferðamönnum í framhaldinu hófst umræðan á Alþingi sem stendur enn og mun standa í allt kvöld þar lagði formaður fjárlaganefndar ofuráherslu á að fjórir milljarðar færu til öryrkja vegna

kerfisbreytinga þótt upphæðin lækkaði á næsta ári fjármálaráðherra gaf ekki mikið fyrir tillögur Samfylkingar nýjan skatt á ferðaþjónustuna komum aftur með sykurskattinn sem mun engu breyta í neysluvenjum ekki frekar en síðast hann mun hækka matvöru hann mun hækka verðlag hækka skatta endalaust það eru einu hugmyndirnar sem menn hafa úr þessari átt aðrir þingmenn stjórnarandstöðu vilja eðli málsins samkvæmt sjá öðruvísi fjárlagafrumvarp frumvarp til fjárlaga tvö þúsund og nítján fyrsta fjárlagafrumvarpið í þrjú ár sem fær eðlilega málsmeðferð í þinginu það eru því mikil vonbrigði að frumvarpið er einstaklega ógagnsætt samkvæmt fjárlagafrumvarpinu er því ekki að sjá að það sé fyrirhyggja til framtíðar hún er að minnsta kosti af skornum skammti látið er undir höfuð leggjast að gera gangskör í því að bæta sem vert

væri kjör þeirra sem lakast standa í íslensku samfélagi það er auðvitað staðreynd máls alveg sama hversu mikið stjórnarmeirihlutinn reynir að þrátta fyrir það þá er þunga niðurskurðarins beint að velferðarkerfinu fimmtíu og níu hafa fundist látnir eftir skógareldana í Kaliforníu þrír í suðurhluta ríkisins en fimmtíu og sex í sýslu í norðurhluta Kaliforníu þar er hundrað og þrjátíu

enn saknað en meirihluti þeirra er eldri borgarar langflestir þeirra sem enn er saknað eru íbúar í bænum paradís tuttugu og sjö þúsund manna bæ sem var nánast jafnaður við jörðu aðeins hefur tekist að ná tökum á þrjátíu og fimm prósentum af Camp eldinum sem er bæði eldur í sögu Kaliforníu og sá sem skilið hefur eftir sig mesta eyðileggingu yfir sjö þúsund sjö hundruð byggingar eru rústir einar krónan ætti að styrkjast á næsta ári segir

hjá Arion banka lækkun krónunnar að undanförnu sé ekki í samræmi við stöðu í efnahagslífinu sjávarútvegsráðstefnan hófst í dag og stendur í tvo daga flutt verða ríflega áttatíu erindi sérfræðingur hjá Arion banka flutti erindi um sjávarútveginn og krónuna tekjur flestra sjávarútvegsfyrirtækja eru í erlendri mynt en kostnaðurinn í krónum ef krónan styrkist færðu færri krónur

aflann til að borga þennan innlenda kostnað ef hún veikist færðu fleiri krónur þannig að það er mjög sterk fylgni milli til dæmis gengis krónunnar og

sjávarafurða gengisvísitala krónunnar hefur hækkað á síðustu mánuðum sem þýðir að krónan hefur veikst frá því í lok júlí hefur hún veikst um fimmtán komma þrú prósent meira en spáð var ég hugsa nú að krónan að flestum flestum útflutningsgreinum líði ágætlega með hana eins og hún er núna við höfum séð gríðarlega mikla veikingu á

skömmum tíma þá hefur þessi hreyfing

drifin áfram af væntingum væntingum um vinnumarkaðinn ef við skoðum bara stöðuna í hagkerfinu í dag og ég tala ekki um ef það gengur vel að semja á vinnumarkaði þá miðað við undirliggjandi efnahagslegar stærðir þá finnst okkur

að gjaldeyrismarkaðurinn of harkalega

gætum mögulega séð ef svo maður vitni í þetta íslenska

ef allt reddast þá gætum við

einhverja gengisstyrkingu á næsta ári markaðurinn er í rauninni búinn að verðleggja miklu verri sviðsmynd heldur en alla vega þessar

um húsið við kirkjuveg á Selfossi sem brann í lok síðasta mánaðar var rifið í dag þakið var tekið af og sett ofan í gám en áður hafði vatni verið sprautað á allt húsið til að að rykbinda fyllsta öryggis var gætt þar sem talið var að asbest væri í húsinu karlmaður og kona létust í eldsvoðanum og sætir húsráðandi gæsluvarðhaldi vegna gruns um að hann hafi kveikt í umræða um endurskinsmerkja er ekki nógu mikil að mati verkefnastjóra hjá Landsbjörg ökumaður í í Reykjavík var nálægt því að keyra á börn í morgun því hún sá þau ekki í myrkrinu á árum áður var mikil áhersla lögð á notkun endurskinsmerkja og börn stöðugt minnt á mikilvægi þeirra sem dæmi má nefna að árið nítján hundruð áttatíu og níu dreifði lögreglan

til grunnskólabarna því endurskinsmerki sem hengd voru á börn þóttu ekki nógu góð það var verið að skemma úlpur dýrar úlpur og foreldrarnir voru mjög óhressir með þetta og árið nítján hundruð níutíu og þrjú var Gunnar Eyjólfsson leikari og skátahöfðingi fenginn til að gefa börnum í Ísaksskóla sambærilega borða það er farið að dimma allir með endurskinsborða

á þessum árstíma er mikið myrkur á morgnana og í snjóleysinu sem nú ríkir á höfuðborgarsvæðinu og víðar getur verið erfitt að koma auga á börn í

umferðinni sem dæmi um það má nefna að íbúi í

vakti athygli á því á Facebook síðu hverfisins í dag að hún var nálægt því að keyra á börn sem voru á leiðinni í skólann í morgun því þau voru ekki með endurskinsmerki en er nógu mikil umræða um þessi mál nei ég myndi ekki gætum verið miklu duglegri í því að ræða um endurskinsmerki það er mjög mikilvægt að nota endurskinsmerki og við erum bara ekki nógu dugleg Helena bendir á að sá sem er með endurskinsmerki sjáist fimm sinnum fyrr í myrkri en sá sem ekki er með merki þetta þýðir að ökumaður sér vegfaranda í hundrað tuttugu og fimm metra fjarlægð í stað tuttugu og fimm metra fjarlægðar Landsbjörg hefur nú í haust gefið sex þúsund endurskinsmerki um allt land og það sem við

hluta af eftirfylgni er að kanna hvort þau séu að nota endurskinsmerkin þannig að við erum að fara af stað með nokkrum skólum út um allt land þar sem við ætlum að kanna við þurfum að fylgja þessu eftir það er ekki nóg að gefa við þurfum líka að fylgja eftir notkun vísindamenn hafa fundið risastóran gíg eftir loftstein á Norður Grænlandi talið er að hann hafi myndast undir lok síðustu ísaldar fyrir um tólf þúsund árum sem rennir

stoðum undir kenningar um að loftsteinn hafi valdið því að fjölmargar dýrategundir dóu út fannst undir um eins kílómetra þykkri íshellu jökulsins sá eini sem fundist hefur á jörðinni sem er hulinn ís hann er um þrjú hundruð metra djúpur og þrjátíu og eins kílómetra breiður nokkru stærri en til dæmis Parísarborg til samanburðar er einn stærsti heims Hverfjall í Mývatnssveit um kílómetra breiður það er um þrjátíu sinnum minni og helmingi grynnri það voru danskir vísindamenn í Kaupmannahöfn sem komu fyrst auga á hann tvö þúsund og fimmtán og segja að hann hafi verið falinn fyrir allra augum þeir lögðu tvo og tvo saman hringlaga form

sem fannst þar í grenndinni fyrir nokkrum áratugum og hefur verið á í Kaupmannahöfn lengi þeir flugu yfir jökulinn með öflugri jarðsjá sem staðfesti grun þeirra og

og varpaði ljósi á aldurinn því ísinn er frekar nýlegur á grænlenskan mælikvarða ekki yngri en tólf þúsund ára vísindamenn segja nær fullvíst að loftsteinn tólf milljarðar tonna og kílómetri að þvermáli hafi skollið á jörðinni og áreksturinn svari til fjörutíu og sjö milljón kjarnorkusprengja eins og þeirri sem varpað var á Hiroshima þessi mikli árekstur rennir stoðum undir kenningar um að loftsteinn hafi valdið kuldaskeiði afturhvarfi til ísaldar og aldauða fjölda dýrategunda sem hurfu af sjónarsviðinu höggið hefur haft stórfelld áhrif á líf á jörðinni og þótt það sé ólíklegt að svona gerist í bráð skiptir þessi uppgötvun miklu til að meta áhættu og afleiðingar af öðrum svona árekstri íslenskt fyrirtæki hefur fundið upp tækni sem gerir fyrirtækjum kleift að taka myndir af stórum landsvæðum úr lofti án

þess að mannshöndin komi nálægt tæknin hefur verið tilnefnd til evrópsku

fyrirtækið

var stofnað árið tvö þúsund og þrettán og þar starfa sex manns við sérhæfum okkur í fjarkönnun með drónum þar sem við erum að búa til þrívíð loftlíkön loftmyndir ýmiss konar kort og greiningu á á þessum gögnum fyrir orkufyrirtæki verkfræðistofur

ýmsa aðra aðila sem hafa not af svona gögnum undanfarin ár hefur fyrirtækið unnið að nýju verkefni sem kallast

það gengur út á að sjálfvirknivæða dróna sem getur til dæmis nýst orkufyrirtækjum sem vilja mynda ákveðið landsvæði reglulega og safna þaðan gögnum til dæmis daglega án þess að senda þangað mannskap með tilheyrandi kostnaði á meðal fyrirtækja sem hafa nýtt sér þessa þjónustu er h s Orka hér höfum við loftmynd af Reykjanesvirkjun sem við höfum búið til í mjög hárri upplausn og ef ég dreg hérna yfir get ég séð

af svæðinu sem við bjuggum sem er hvítt og gult þar eru mjög heit svæði á meðan fjólubláu og

er að drónarnir

geti gert þetta sjálfvirkt já hugmyndin er sú að að við getum verið að bjóða upp á þessi gögn daglega þannig að hvern einasta morgun geta þessi fyrirtæki séð

að starfa eðlilega og öll kerfi í lagi og og engar stórvægilegar breytingar þetta verkefni var nýverið tilnefnt til veitir árlega þeim fyrirtækjum sem þykja standa sig best í því að nýta upplýsingar sem safnað er um ástand og breytingar á jörðinni þrjú fyrirtæki eru tilnefnd en fimm hundruð og áttatíu fyrirtæki sóttu um og þessi verðlaun eru rosalega mikilvæg fyrir okkur fimm ár viðurkenning á því

að sérfræðingum í Evrópu finnst þetta vera merkileg tækni og

verðlaunin verða afhent í Frakklandi í byrjun desember framkvæmdir eru að hefjast við langþráð

á Egilsstöðum engin lán verða tekin til að byggja húsið og er stefnt að því að nýta hjálp sjálfboðaliða eins og mögulegt er til að draga úr kostnaði í dag byrjuðu nokkrir vaskir sjálfboðaliðar að girða af vinnusvæðið nýja

verður byggt við hlið íþróttahússins á Egilsstöðum sem er hætt að rúma starfsemi hattar með góðu móti það er talsverð vinna að tína saman girðingarefni og setja upp og fljótt að telja í krónum og aurum það sem við erum að áætla í sparnað hér með því að nýta framlag þeirra sem koma og hjálpa okkur í dag þetta það eru nokkur hundruð þúsund krónur hérna það sem við erum að spara í rauninni hvað fleira er hægt að gera

heldur en að setja upp þessa girðingu við sjáum til dæmis fyrir okkur að aðstoða við einfaldari verk

vinnu sem krefst

fjölmennis síðan er auðvitað fullt af verkum Fljótsdalshérað leggur rúmar tvö hundruð milljónir í framkvæmdina sem felur líka í sér nýja búningsaðstöðu fyrir sundlaugina nú þegar hefur mikið verið lagt af mörkum við hönnun og undirbúning sjálfboðaliðar og foreldrar og forráðamenn eru

gríðarlega mikilvægur þáttur í okkar starfi og í að koma hlutunum áfram stefnt er að því að

í notkun snemma árs tvö þúsund og tuttugu sinfóníuhljómsveit Íslands er á faraldsfæti í Japan um þessar mundir nær uppselt er á alla tónleika hljómsveitarinnar sem verða haldnir í flestum stærstu borgum landsins hljómsveitin heldur samtals tólf tónleika í ellefu borgum meðal annars í Tókýó Kyoto og

með í för er einn

einleikari Japans

Sinfóníunnar Vladimir

sem hefur notið mikilla vinsælda í Japan

fyrir rúmum fjörutíu árum og var sæmdur

stórkrossi hinnar íslensku fálkaorðu fyrr á þessu ári

var ánægður með frammistöðu hljómsveitarinnar eftir fyrstu tónleikana í Japan nánar verður fjallað um ferðalag Sinfóníuhljómsveitarinnar í Japan í menningunni strax að loknu Kastljósi þó að Magnús Þór Sigmundsson tónlistarmaður standi á sjötugu er hann hvernig nærri hættur að semja lög og syngja hann fagnar sjötugsafmælinu með tónleikum í Háskólabíói þar er Kristín Sigurðardóttir fréttamaður já það er greinilegt að þjóðina langar

uppselt á tónleikana í kvöld og löng röð vina

við vorum að klára

upp á fimmtíu ára afmæli Háteigsskóla í Reykjavík í dag opið hús var í skólanum voru allir velunnarar skólans svo sem fyrrverandi nemendur foreldrar og starfsmenn boðnir velkomnir þá tóku nemendur höndum saman mynduðu keðju utan um skólann og sungu afmælissönginn

í hér á landi Arna Hauksdóttir og Kári Stefánsson koma og

mætir Belgíu í

í fótbolta í kvöld þýskir stuðningsmenn Íslands láta sig sjaldan vanta á útileiki landsliðsins Helena Sverrisdóttir er komin heim úr atvinnumennsku hún samdi við Val í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í dag og Sviss tapaði óvænt fyrir Katar í vináttuleik í fótbolta í gærkvöld

ráðherrar sögðu af sér í Bretlandi í dag vegna andstöðu við drög að Brexit samningi forsætisráðherra verst árásum úr öllum áttum fjármálaráðherra segir ekkert svigrúm til skattahækkana og gefur lítið fyrir tillögur Samfylkingarinnar upp á tuttugu og fjóra milljarða útgjöld varaformaður segir að niðurskurður bitni mest á velferðarkerfinu risastór

fannst nýlega á Norður Grænlandi talið er að steinninn hafi verið tólf milljarðar tonna og einn kílómetri í þvermál og áreksturinn haft stórfelld áhrif á líf og loftslag á jörðinni íslenskt sprotafyrirtæki sem sérhæfir sig í drónatækni framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir þetta mikla viðurkenningu vaskir

létu hendur standa fram úr ermum á Egilsstöðum í dag en þar eru framkvæmdir að hefjast við hattar félagið treystir á sjálfboðaliða við framkvæmdina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

punktur is en við